Manampy amin'ny fitehir izy sakafo ny fangalaha raño satria ny raño moa se mitariky fahaloava. Rehefa tsisy raño sasy le raha maïky soa da afaky tehirizy maharitsy.